بش نجم نجميل الفلوس لازم تعاود حاجة تضغط على مصاريفك، معناتها أي حاجة زايدة، ولا إنت كلما اشتهيت اشتريت كيفما نقولو المثل، يعني مش في حاجة والله نمشي نشري وهاو عندي لا لا، دابا تتنضم في اولوياتك، أي حاجة تجي باش تشريها ولا باش تشفها في ازم نتاع الحاجة تضغط على مصاريفك، معناتها أي حاجة جديدة ولا إنت كلما اشتهيت اشتريت كيفما نقولوها المثل يعني مش في حاجة والله نمشي نشريوها عندي، لا لا، دابا تتنضم في اولوياتك، أي حاجة تجي باش تشريها ولا باش تشفها تفي هاذي أولوية توا هاذيا نحط لها فلوس ولا نجم من أجلها الموضوع هاذايا نجم نعوضها بحكاية أخرى وجملت،